افضل اعمل بوظيفة احبا وراتب قليل اكثغ مما اشتغل بوظيفة مليح راتبا و ما احبا - لانو هاي الوظيفة الي ما احبا انا وراتبا كثيغ ما غاح يكونلي مستقبل بيها، ، فترة زمنية معينة وابطل ، ما مثل الله